gott kvöld og velkomin í þetta er mjög fjölbreyttur þáttur í kvöld við fjöllum um bók sem heitir Landsýn eftir Einar Fal Ingólfsson þar fer hann í fótspor danska sem ferðaðist eitt sinn um Ísland við fáum Ragnar Helga Ólafsson sem ætlar að flytja erfiljóð um Sigurð Pálsson Eydísi Blöndal sem er ungt skáld vakið mikla athygli Ágúst Borgþór Sverrisson með nýtt smásagnasafn sem heitir afleiðingar og svo erum við í bókum og stöðum vestur á Snæfellsnesi Fróðá Búðum og Staðarstað byrjum hérna með Kolbrúnu og Sigurði í

krítíkinni Bubbi Morthens hreistur ljóðabók eftir poppstjörnu Íslands rokkhundinn mikla hann er farinn að helga sig meira að skáldskap það var alltaf heilmikil

í textunum hans Bubba hefur alltaf verið og fullt af línum sem situr í í vitund þjóðarinnar þar en þarna er hann að yrkja um árin sín þegar hann var verbúðarstrákur og það voru eins og hann sagði í viðtali það voru háskólar Bubba

já þetta er bara flott framhald finnst mér af minnir mig að ég hafi nefnt

þetta eru ljóð og allt annað heldur en heldur en heldur en

hans og þetta er bara eiginlega glæsilegt framhald af þeirri bók efniviðurinn er ríkulegur og flottur finnst mér og það er dálítið skemmtilegt að þarna er pínulítið af

hans Bubba því efniviðurinn er sá sami og í sumum textunum það skjótast inn línur úr textunum hans sem er samt bara í ljóðrænu samhengi ég var aðeins að hugsa um að sko þeir sem að telja að ljóð séu ekkert fyrir sig þeir þekkja efniviðinn og þeir gætu uppgötvað hvað hægt er að gera með

ljóði hann lýsir til dæmis mjög skemmtilega töffara sem stendur á bolnum fyrir utan félagsheimili eftir ball og hvað hann varð veikur á eftir þannig að þetta er bara flott bók hjá honum Bubba og hann hefur veitt okkur

góða innsýn í hvað hann hafi dópað og

en þessi maður hefur líka lesið rosalega mikið alla ævi og það er það sem skilar honum þarna eru líka vísanir í allar áttir sem maður getur annað hvort metið eða geta farið framhjá manni maður getur alveg notið bókarinnar án þess að þekkja þær Kolbrún hann byrjar á að vitna í Jón úr vör þorpið eftir Jón

og hann er búinn að skapa þarna sinn eigin heim

og hann vísar í allar áttir ekki bara í Jón úr vör heldur Sigfús Daðason og svo í sjálfan sig

mér finnst þetta mjög sterk bók af því hann er að segja manni sögu og hann hefur sko einlægni sögumannsins og líka ákafann að sýna manni heiminn hans veröld

þetta er mjög hrár heimur það er fyllerí það er

gríðarlegt ofbeldi en það er líka fegurð og það er ást og Bubbi er mjög upptekinn af ástinni

líka rosalega flottar

og lýsingar á hafinu myndmálið er svo sterkt og mér fannst stundum næstum því eins og þetta væri málverk á hreyfingu og það er svo gott í ljóðabók þegar maður les að lesa eitt ljóðið og maður les það aftur og sér myndina fyrir sér enn sterkari já

hún er á einhvern hátt frumleg en samt tiltölulega

einföld en myndmálið er mjög

en hún snertir mann og hún snerti mig og það er rétt sem Sigurður segir pínulítið búnir að gefast upp á

að lesa þessa bók hún er mjög fín fyrir ungt fólk líka smáglæpir eftir Björn Halldórsson þetta er smásagnasafn hann er fæddur áttatíu og þrjú hann er kannski ekkert ungur ungur höfundur

hann er búinn að vera að skrifa

eftir hann og og býsna sterk sterk bók já hún er það nefnilega þetta eru sjö sögur og þær eiga það eiginlega allar sameiginlegt

það er svo margt undir yfirborðinu það eru til dæmis þarna brotnar fjölskyldur það er grimmd og það eru glæpir og stundum

vegna þess að það eru þarna sögur þar sem mann grunar hreinlega að það hafi verið framið morð textinn er honum tekst vel að lýsa fólki eins og gömlum körlum líka börnum í fyrstu sögunni það er margt þarna sem er dálítið sjokkerandi af því virðist vera allt svona frekar kyrrt á yfirborði og svo koma svona lítil atvik eins og þegar lítill drengur sýnir ketti grimmd og maður allt í einu hrekkur við og hugsar hvað er ég að lesa hann

mjög fær höfundur í þessari bók mér var dálítið sama um marga samt í bókinni og mér finnst algjörlega standa upp úr ein saga sem fjallar um um bræður og annar er með konu frá Filippseyjum sem er búin að yfirgefa hann og þar dálítið skemmtilegan hátt inn á efni sem er varla rætt tveir karlar sem eru að reyna að tala saman og eru mjög

og svo líkingin með þennan bróður

sambandið er að rofna

hann býr í kjallaraíbúð og er stór og hann líkir honum við tröll undir brú það

stendur upp úr finnst mér í öllu líkingamáli bókarinnar og þessi saga eiginlega ég skil ég er sammála því að hluta en ég held að sko hann þarf aðeins bara að meitla stílinn og styrkja sig aðeins og þá þá kemur þessi samúð af því ég skil hvað þú hvað þú átt við þarna en ég held sko sem fyrsta bók þá er þetta mjög gott maður getur fullyrt að ég ætla nú að sýna ykkur brot úr þáttunum sem ég gerði

þetta er viðtal við mér fannst og hefur fundist segja einna best frá í orði frá reynslu Íslendinga í Vesturheimi þetta er náttúrulega rithöfundur háskólakennari

kanadískur höfundur af íslensku bergi brotinn það hefur komið út áður eftir hann skáldsagan stúlkan með andlitið á íslensku en hérna eru ævintýri og sögur frá Nýja Íslandi í þýðingu sjálfs Böðvars

nefnir Böðvar mér finnst bara án þess að hafa borið saman við frumtextann að málið er alveg afbragðsgott og köflum alveg unun að lesa þessa bók hún er vel skrifuð og eins og þú sagðir þetta skiptist í ævintýri og sögur og er dálítið gaman ef maður er að lesa ævintýrin að maður kannast við þetta úr þjóðsögum Jóns Árnasonar eða sko maður kannast við sig þaðan en þetta er í öðru umhverfi

yfir á þessa sléttu við þetta grunna vatn já lagar sig að sléttunni það er alveg magnað hann hefur lýst því

sögurnar líka sumar þarna

Guð er ekki veiðivörður mér fannst hún ef ég man rétt titilinn það er alveg svona

og það er mjög gaman að sjá þessar lýsingar á mönnum með hálfíslensk eða alíslensk nöfn í erlendu umhverfi og og svo var ég líka að hugsa um að þessi bók fær eiginlega óvænta skírskotun þegar við erum að ræða um vandamál flóttamanna og hælisleitenda eru ofarlega í dag og þetta lýsir bara Íslendingum sem

að leita að tilveru í nýju landi leita hælis leita hælis ég hafði mjög gaman af ævintýrunum sérstaklega af sem á að vera mannæta og þar er aukapersóna

sem sýður hafragrautinn í þvottabala

fannst mér snjallt og fyndið sú saga finnst mér einmitt ofboðslega frumlegt og skemmtilegt ævintýri og fyndið það sem mér finnst einkenna þetta er ekki þetta er fólk sem vinnur og vinnur og því er kalt og það þarf að hafa fyrir lífinu því lýsir hann mjög vel og þessar aðstæður kalla bæði fram grimmd og neikvæða þætti en líka mjög jákvæða í fari persónanna það er forvitnilegt að fá þetta og sjá svona íslenskan veruleika færðan í annað umhverfi svo náttúrulega líka lokasagan sem er náttúrulega maður sem er að koma til landsins og langafi hans var hreppsómagi og hefur enst alveg í gegnum og hann fyrirgefur okkur og lýsir okkur

dálítið eins og Íslendingur og útlendingur Vesturheims litteratúr okkar sem er býsna ríkur við skulum segja þetta gott hér núna fjöllum um bók sem heitir

Landsýn eftir Einar

einar hérna er bókin komin Landsýn í kjölfar já tvískipt verkefni annars vegar eru sýningar

þar sem ég sem myndlistarmaður er að sýna mín myndlistarverk og svo er það hinn þáttur verksins sem er bókin sem er síðan það sem eftir stendur því að eðli

er að hún lifir bara ákveðinn tíma það eru þessi stóru stóru prent af verkunum á sumum sýningum er teikningum Larsens og mínum ljósmyndum blandað saman en í bókinni er þessu pakkað saman eins og ég vil ganga frá þessu endanlega og hún er tilbúin og mun vonandi lifa þetta er ferðalag okkar

allra þekktasti myndlistarmaður Dana á fyrrihluta tuttugustu aldar sextíu og sjö deyr nítján hundruð sextíu og eitt verður

hann er fenginn til þess að fara til Íslands að myndskreyta nýja útgáfu af Íslendingasögunum

hafa lesið Íslendingasögurnar fer hingað upp til að gera teikningar

glæsilegum bindum hann hélt hann gæti rúllað þessu upp á einu sumri en annað kom í ljós hann

miðjan júní og byrjar að taka Njáluslóðir eða reyndar er tvær vikur næstum því á Þingvöllum þar sem allar sögurnar gerast á Þingvöllum og gerir þessa ótrúlega fínu svarthvítu

tekur Suðurlandið og nær einhvern veginn upp á mitt Vesturlandið þegar hann fær þær fregnir svona seint í ágúst að konan hans sé alvarlega veik liggi fyrir dauðanum hann hann rýkur af stað heim það fór því miður illa hún dó meðan hann var á leiðinni en hann var ekki nema hálfnaður með verkið þýddi það að hann kom aftur til Íslands og þá fer hann aftur á Þingvelli allt Suðurlandið allt Vesturlandið Snæfellsnesið og alla leið norður og lýkur fyrsta september við Mývatn að klára þar en

ég hafði áður gert stórt verkefni út frá vatnslitamyndum

sem er hérna átján hundruð níutíu og sjö collingwood var maður sem

trúði Íslendingasögunum og dáði þær og dýrkaði og í rauninni kom hérna fullur af rómantískum áhuga á sögusviði Íslendingasagna á meðan Larsen þessi lífsreyndi svolítið

sem nálgaðist þetta með allt öðrum hætti á miklu hlutlægari hátt og segir líka svo fallega þegar hann kemur til Íslands segir sko hlutverk mitt er bara að draga upp sviðsmyndina leikmyndina sögurnar sjá um dramatíkina en þetta kemur út í afskaplega fallegri útgáfu ótrúlega fallegri útgáfu sem er mjög þekkt og hefur verið gefin út aftur og aftur það er ekki fyrr en

kemur bara fyrir skömmu síðan að hún leysir þessa útgáfu af hólmi hún er fallega hönnuð fallega

og með og með hundrað áttatíu og sjö af þessum ótrúlegu teikningum Larsens ég í rauninni hafði gert áður mjög stórt verkefni út frá Collingwood tók virkilega þrjú ár mjög mjög annasöm ár lauk því tvö þúsund tvö þúsund og tíu og sagði að ég mundi aldrei aftur fara í samstarf við dauðan listamann

og vera í rauninni með hann alltaf með sér en vinur minn Óskar Árni Óskarsson skáld hann sagði við mig rétti mér einn góðan veðurdag útgáfu

að skoða Larsen og ég sagði nei kemur ekki til greina ég fer ekki aftur í svona svona verkefni en einhverra hluta vegna þá liðu nokkrar vikur þá var ég mættur í Þjóðarbókhlöðuna og byrjaður að skoða hvernig vinnurðu þetta þú ferð á staðina þar sem

var en þarna eru líka myndir af nútímafólki ég vinn þetta reyndar á sömu stóru myndavélina

stórar filmur ég set dúkinn yfir höfuðið þetta er allt mjög svifaseint og hægt ferli þetta verkefni kallar á það gríðarlegar upplýsingar í myndunum ég í rauninni byrjaði á að gera

það í raun er upphafspunkturinn ég valdi mér hundrað til hundrað og fimmtíu teikningar til að byrja með

að kynna mér þær lesa Íslendingasögurnar finna tengingarnar fyrsta sumarið er ég að keyra um og finna út hvernig ég ætla að gera þetta starfslaun í sex mánuði og þá gat ég verið á vegum úti í raun í sömu tólf vikur og

þá fer ég á flesta sömu staðina og ég líka mín eigin sjónarhorn og svo blandast einmitt inn í þetta þessi samtöl við verk þeirra eða verk Larsens við Íslendingasögurnar við mín eigin eldri verk líka það kemur ákveðið samtal og svo allt þetta fólk sem þú minnist á það eru íbúarnir á bæjunum ég tók portrett af viðkomandi fólki á stöðunum svo var einn þáttur sem varð sífellt stærri í verkefninu það voru síðan ferðamennirnir

kemur hérna sem ferðamaður til Íslands og naut þess mjög hann skrifaði í dagbók sína

einasta degi alltaf hvað hann borðaði sem var mikið áhugamál hans

kemur í ljós að hann er svo oft einn

þessum stöðum hann er einn á Þingvöllum í Valhöll að vafra um Almannagjá þegar ég kem þarna eru þúsundir manna vafrandi þarna um þannig að stór þáttur í mínu verkefni var til dæmis ferðamaðurinn og eiginlega alla daga í fyrrasumar þegar að ferðast um landið tek ég upp

svona margþætt já þetta varð varð margþætt og svona þessi lög þannig bara vinn ég þessi verkefni mín oft mér gaman að hlaða upp lögum í þeim og og svona að komin Eydís Blöndal sæl vertu þú varst nú hjá mér hérna

algjörlega í gegn ljóðabók sem var eiginlega svona Twitter kennd og svona kallaðist inn á samfélagsmiðlana hérna er önnur bók sem heitir því frábæra nafni án tillits

þú hafir þróast dálítið mikið í

síðan fyrri bókina mína var það dálítið

hún einmitt sló skemmtilega í gegn mjög óvænt og allt einu var ég farin að lesa á ljóðakvöldum sem ég vissi ekki að væru til og hitta eitthvað fólk sem ég þekkti ekki til mjög gaman samt þú varst sem sagt komin allt

í einu inn í einhvern veruleika sem ljóðskáld sem þú hafðir ekkert nei einmitt ég hafði ekki endilega hugmynd um hann sko en það hefur verið mjög gaman skemmtilegt ferðalag seinustu tvö árin og og náttúrulega svo hefur margt og eignast barn og allt allt þessi eru sko ég hef eytt aðeins meira púðri í hvert og eitt má segja ég hef skrifað þau í tölvuna og og haft þau þar og skoðað þau reglulega og fínpússað og leyft þeim smá að marinerast og hef ég sjálf lesið fleiri ljóð heyrt fleira fólk lesa upp ljóð þannig að

ég dálítið þroskast sem ljóðskáld

þannig að hún er aðeins svona þroskaðri hin bókin var ofboðslega mikið inni í þessum Twitter heimi og þú

þú varst sjálf alltaf að

þessum tíma og bara samfélagsmiðlarnir þeir eru áhugaverður kimi af samfélaginu en en þeir eru mjög tímafrekir og dregur oft dálítið úr manni einhvern veginn bara kraftinn þegar maður er svona mikið í einhverjum ímynduðum heimi þannig að ég hef dálítið svona dregið mig í hlé þar og þessi bók er ekki

svona Twitter leg og

pælingin með seinustu bók að það væri svona

þannig að já hún er ekki þannig mikið hún er samt ennþá stutt ljóð og svona einhver sagði mér að þú hefðir verið fimmtán sinnum á dag já ég

festast á Facebook og maður þekkir sum andlit á Facebook af því þau eru alltaf að kommenta einhvers staðar

meira hátíðlega núna eða nei ég reyni að gera það ekki af því að mér finnst svo frelsandi að skrifa bara svona eitthvað og set mig aldrei á neinn stall endilega þú ert ekki ekki með einhverjar mjög mótaðar hugmyndir um hvað eigi að vera í ljóði eða nei mér finnst ljóðlist vera rosa mikið eins og tónlist tónlist er alls konar og enginn er

að gagnrýna eina tegund tónlistar af því hún er ekki og mögulega er ég smá bílskúrsband sem er kannski farið að spila á stærri

þessi titill hann er mjög skemmtilegur já hann varð til einmitt óvart það er eitt ljóðið sem heitir án titils í þessari bók

bara dálítið sniðugt sko en en þá líka

skrifa án tillits til kannski svona að gefa þetta út sjálf ég er ekki með ritstjóra og vinir mínir prófarkalesa þetta fyrir mig þannig að hún

ekki án tillits til en smá svona kannski frjálslegra en mörgum finnst það ætti að vera en svo líka skrifaði ég um kynferðisofbeldi og dálítið án tillits til þess hvernig maður á að tala um þess konar mál ég ætla að biðja

lesa fyrir mig smá úr bókinni endilega kona kona fer á milli skemmtistaða og þiggur bjóra frá körlum á barnum þakkar þeim fyrir að reyna að leiðrétta kynbundinn launamun og kveður

þú ert var einu sinni mitt kom frá mér til þín blóð rjómi kossar allt sem ég gat ekki orðið ég mun grafa göng brjóta þök steypa af kolli hringja símtöl vaka um nætur rista mig á hol aftur og aftur og aftur til að þú getir orðið nákvæmlega hvað sem er já þetta var Eydís Blöndal

við erum komin hingað með Ágúst Borgþór Sverrisson afleiðingar þetta er nýtt smásagnasafn eftir þig Ágúst Borgþór þú náttúrulega ert mikilvirkur rithöfundur og

um dagana en smásagan hefur nú svona verið mjög framarlega hjá

að áður fyrr skrifaði ég bara smásögur í svo vaknaði ég upp við að ég hafði ekki gefið út smásagnasafn í þrettán ár hafði verið að skrifa skáldsögur meira en svo voru farnar að safnast upp sögur sem ég

þannig að ég tók þær og skrifaði nýjar

þetta safn en þetta spannar í raun tíu ár þessar sjö sögur nýjustu sögurnar eru frá þessu ári og elsta sagan er frá tvö þúsund og sjö

búinn að vera blaðamaður með fram þessu hvernig gengur það saman að vera blaðamaður alltaf að rótast í einhverjum texta og þurfa svo að skrifa sögur þess á milli sko ég hef ég hef aðeins of mikið að gera og blaðamennskan ólíkt annarri

mér finnst mjög skemmtilegt mynstur að að vera að vinna við að skrifa eitthvað mjög mikið og hratt allan daginn en vera til hliðar með eitthvað í vinnslu sem er miklu hægara og öðruvísi það er mikil hvíld að fara inn í það og það gengur saman hjá þér að vera að skrifa rúllandi fréttir dagsins og svo bara að fara

hún breytir líka ritstílnum hjá

hann er orðinn svona allur léttari og mjög svona meira blátt áfram en ég þarf aðallega bara að huga að tímanum maður er reyndar kominn á þann aldur að börnin manns eru orðin fullorðin og maður hefur endalausan tíma en það þarf svona bara að stilla vinnuna rétt ég hef líka lent í geta skrifað allan daginn og það er algjör martröð fyrir fyrir mig því það er svo svo erfitt þá kemur

ég er farinn að ja skrýtnum ég er farinn að skrifa minna á kaffihúsum

það er nú meira þannig að ef maður er að frumsemja er gott að fara á kaffihús

maður kominn með mikið í vinnslu þá er gott að vera á skrifstofu með tvo skjái og svoleiðis ég hafði þessa mynd af þér þú skrifar á skrýtnum kaffihúsum sem frekar fáir fara á alla vega ekki ekki kaffihúsum og svo ferðu í dapurlegar þýskar borgir já hvað er dapurlegt

já ég uppgötvaði einmitt um daginn að ég var farinn að sakna Frankfurt ég hef ekki komið þangað í þrjú ár en

það er nokkuð til í þessu ég man að ég var í Manchester þar sem ég á útgefendur sem smásögurnar mínar hafa verið gefnar út hjá forlagi þar sem eru eintómir

á kvöldin var útgefandinn að sýna mér alla flottu

sem var skrifstofufólk til að skrifa

innan um mína líka þó ég sé að skrifa segðu mér um hvað ertu að skrifa þessari bók það eru eru mjög svona fjölbreytt og í rauninni skemmtileg söguefni eins og til dæmis pilturinn sem er að fara með móður sinni í kirkjugarð á jólunum og bíllinn bilar það eru fleiri svona efni sem einhvern veginn

það heillar mig svolítið við þessa bók

af því hún varð til á svo löngum tíma sumar sögurnar hafa birst í tímariti Máls og menningar svo eru þær endurskrifaðar og svo framvegis að þetta varð svona fjölbreyttara en oft áður þannig að það er þarna þessi drengur sem fer í kirkjugarðinn

þarna saga um stúlku sem lendir í klónum á kerfinu og í rauninni á svona karlmönnum í kringum sextíu svo er nýjasta sagan um mann sem fer yfir strikið á netinu og er við það að missa mannorðið

svolítið gaman hvað þetta er alveg það nýjasta lífið á samfélagsmiðlunum og svo aftur í svona eldri fortíð í Reykjavík þannig að það er svona svona fjölbreytt efni en hérna já þetta svona spannar svolítið langan tíma bæði

og sögurnar sjálfar afleiðingar Ágúst Borgþór flott kápa hjá þér hef stundum verið skammaður fyrir vondar kápur takk fyrir Ágúst Borgþór nú ætlum við að fara vestur á Snæfellsnes á veginum frá Ólafsvík keyrum við yfir Fróðárheiði þar urðu hin miklu kynstur sem lýst er í

það rignir blóði

birtist úr eldstæði og menn ganga á land loks höfðu átján manns dáið margir veikst en aðrir forðað sér það eru kannski færri sem vita að ekki höfundur en Robert sem kom með lín og klæði sem allur

og gerist við upphaf kristindóms á Íslandi við ökum áfram og niður að Búðum hraunið og ströndin það er óvíða fegurra á Íslandi hér var einu sinni verslun og útgerð og nefndist Hraunhöfn það var talsvert þéttbýli en hús tók af í

kirkjan er ein sú

á Íslandi og vinsæl til giftinga yfirvöld vildu ekki reisa kirkju þarna en Steinunnar Sveinsdóttur var vitjað í draumi og sagt að byggja kirkju

þegar byggingin var tilbúin átján hundruð fimmtíu og eitt lét hún

nú stendur á Búðum glæsilegt og dýrt hótel en það er örugglega ekki á því hóteli sem Yrsa Sigurðardóttir finnur sögu sinni sér grefur gröf stað sú bók fjallar um morð á

á Snæfellsnesi búðir eru vestast í Staðarsveit en við ökum áfram að prestssetrinu Staðarstað þar var fæddur Jóhann Jónsson

skáld sem

í Ólafsvík dó í og orti kvæðið stórkostlega söknuð hér er líka minnisvarði um annan íbúa staðarins Ara Fróða Þorgilsson meintan höfund Íslendingabókar og Landnámu Ari er talinn hafa verið hér prestur en um hann er annars frekar lítið vitað á steininn eru

frægu einkunnarorð Ara fróða hafa skal það sem sannara reynist að hann sjálfur hafi farið eftir þeim í einu og öllu kirkjan á Staðarstað var reist á stríðsárunum hana prýða hafa verið á Staðarstað hér var Marteinn Einarsson Skálholtsbiskup sem var handtekinn af Jóni Arasyni hann er ein aðalpersónan í öxinni og jörðinni eftir Ólaf Gunnarsson og hefur

þar meiri áhuga á málaralist en kristindómi hér var Kjartan Kjartansson sem er talinn vera ein fyrirmyndin að Jóni prímus í Kristnihaldi undir jökli eftir Halldór Laxness Kjartan þótti mikill hagleiksmaður hann setti snjóþrúgur undir hesta en sú uppfinning hans sem lengst lifir

minnisvarðinn um Ara fróða er eftir Ragnar myndhöggvara son Kjartans prests föður Kjartans leikara og afa Ragnars Kjartanssonar myndlistarmanns annar prestur á Staðarstað var Rögnvaldur Finnbogason hann var mjög litríkur maður og sjálfur Guðbergur Bergsson skráði

hans Rögnvaldur þótti um margt óhefðbundinn prestur hann var vinstrimaður og herstöðvaandstæðingur og honum var treyst til að jarða róttæklinga og trúleysingja jökullinn hefur alltaf verið einhver einhver svona þungamiðja á bak við allt mannlíf hérna ég hugsa mér jökulinn oft sem hásæti drottins sjálfs og sé hann fyrir mér á björtum dögum

dögum sitjandi þar að endaði ævi sína galdra Loftur Loftur var skólapiltur á Hólum barnaði vinnukonu stundaði galdur og reyndi að særa fram anda Gottskálks biskups grimma þú sem býrð í eilífa myrkrinu gjör minn vilja að þínum vilja Loftur var orðinn hálf sturlaður gekk um og sagði sunnudaginn í verð ég í helvíti og

Loftur leitaði undir verndarvæng prestsins á Staðarstað skildi varla við hann en svo tók upp á því að fara í róður maður þóttist sjá það af landi að grá hönd loðin hefði komið upp þegar báturinn var kominn út fyrir landsteinana og hefði tekið um skutinn þar sem Loftur sat og dregið svo allt saman í kaf Sigurður Pálsson skáld var jarðsettur núna á mánudaginn Ragnar Helgi Ólafsson hefur samið ljóð um Sigurð það er erfiljóð hann ætlar að flytja fyrir okkur fyrsta hluta þessa kvæðis

númer eitt bingó yfir götuna heyrir þú nafn þitt kallað

nú er að dansa stýra láta stýrast herra dama Sól tungl til skiptis í senn dansfélaga hin fagnandi vitund hefur einkar sterka

og einmitt þess vegna er alveg óhætt að fagna

ljóðlist er lífsform einróma fullkomlega skilar fundurinn engri niðurstöðu engum punkti bara þá skiptast vinningshafinn og verðlaunin hans á

því það sem þú gefur gerir þig ekki fátækari þetta er búið hjá okkur í kvöld takk fyrir að horfa